<hesitation> Fomba fikarakara ndraiky fiketreha lojy zao: sasainao aloha i, de <hesitation> ajobokinao agnaty vilagny, de bakeo asianao rano, de <hesitation> apetraka agnabo fatampera misy motro i, de eo i mandevy eo avao zany, <noise> mandevy eo avao i jusky mampalemy azy asiasianao rano avao am'zay lafa ritra rano igny juska mampalemy azy.